Naya ndan kuet re chan yena nayana, xe nak re yena na le yena ze nar ned yena nzo, xanak len lyzmena le yen le yen jwa'n nlirzyn men nak yen naz' lena, yen naz lenaba ncho zi nit ncho thi kad ncho thi chokuan jwa'men cho zi ma' gaj' iz gaj ngida gaj thi ngona ze gaj thi re ma' ncho len re ma' re nita za re ma' jwa'n ta nakin nit re kada re jwa'na jwa'n ta nlirzyn men yen yen yo' jwa'n naza' yen baza, ba nde thi yen jwa'n nabe'zta nak za na ndejka nak lud jwa'n ya yen ya ze tya nchamen lud molza nchamen lud mol nchamen lud amariyo nchamen lud e koloradit nchamen lud lud re jwa'n nan ja' nak lud re jwa'na nchamen- nchamen len jwa'na nayana, mbay na tya nzo- nzo thi dib yen jwa'n na nde tir nde tir jwa'na jwa'n nlizynmen jwa'n nabiba jwa'n nabiba xa nak luda nlirzyn men ta nchu men ta nzo thi niba'za, ze ncho thi niba' ncho thi ncho thi gabmen na nxal thi le or bix nchal ncho zi ley lo thi nabab na mbay tya ngomen thi kob la tya nxob lud yej xtil loney o- o loy yey nxobmen lud jwa'n nazi kob nazi nchaor bixana kob xobmen lud gelatin na xobmen lud lo jwa'na xobmen nxyob jwa'na nayana mbay re yen ya nlirzynmen ze benta o xyob lamena ze le yoba na ley xiob yej xiob tyz. Tyz palad le men jwa' yej na men jwa' na zeba lo- lo yen ya xyob lamen mbay na tya nde thi dib thi dib yenza yen abes'za yen bixpa nak yen ya tayal kuete teda taya tyz ley jwa'n na ndey jwa'n- jwa'n nan detira jwa'na taya yo benta tedza yo ted na yo le- len jwa' zi kad ngid jwa' thi jwa'na tya- tya kue lud re- re xanak ncheyidana re silantr mchulana tya lo- lo yen yoiza mbay nzo thib ned yen bix jwa'n yen- yen naz nak yen jwa'n- jwa'n chele yen bix jwa'n naz mbay lo yen ya naza tya ngomen tedza tya komen ted par kueza par ke menka libe len popa ted jwe'-jwe' jwa'n jwa'men mbay na nu len yen nde bixa ncho jwa'n yi'n mbi'-mbi'o bana nabay ncho re yi'n nbi'oba choja re ti'n nchelasmen komen lo- lo- lo jwa'n nchamen na leney nchoy nayana, mbay na nzo thidib- nzo thidiba thidiba yen jwa'n ndenu nar xta nayana nat lyz ney mbay na tya ncho tyz ndamen thi lo niba na ngoxa ngoxa lud ngidana ngoxa ngid kexa ngoxa lud arroza ngoxa lud ta'y ngoxa len chokuan tobxa lud ladney na per kada lo kenuy extaney nabay mbay tamod nak re yen jwa'n ta nzoba, mbay na nzo yen yo' na nzo yen- yen tijxa yen laz mbesxana na nzo thib ned yen anta cho nak za mbay na re neda yen ya nzo xa- xa polad nli zyn mena. Le palad ncho zi ni roba zi- zi ni'- zi niba' xyaze nlirzyn mena lud re- re na naxudka nya luda gabna na ze nlirzynmen lud re tyb ned tyb ned yen jwa'n yea nzo thib neda palad nde timena nzi'y na nawue nke ye len nawue yi'a nawueba- nawueba niay par tayal jwi'r re mena par tayal laz re mena nawue nia lud- lud jwa'n- jwa'n nli- nli gomena jwa'n nchaxa zyasa, mbay na re- re chele yen ya nzo naya nzo bes ta ncho niba nzo roamen nzyab men taxmena o nzyabmen o ngenta nit ngenta re jwa'n ngenta jwa'n nlirzynmen nlirzyn men ngenta men taxana jwa'na naze tolo nlirzynmen re jwa'n- jwa'n nlaza' nabay jwa'n- jwa'nta nchaz yixana, re jwa'n desechable mbes xa dixtila nayana, nartoz re jwa'n nzo nuga jwa'n xata nlirzyn men na nzoy per na nchas tos men yixana per jwa'na par men zaba par men na ndyenta ke zyna par men na ndyenta ta'xa par men- men ya nlirzyn re jwa'na nayana permen tyz nche lazmen kenap men lud izyon men nkenap men chanmen lud yal naban men lud polad nzymen na chax toztamen yix na na lirzyn toxtamen re jwa'na nayana thimen lud re jwa'na tyz palad ntoxey palad nlirzyn- nlirzynmena pues thimena jwa'na ta nda mximena na benta yecha na yozay bo poja or nlirzymena na poja gabmen naxe tib nedaba benta benta zi- zi zi gopta lirzynmena nayena wizna ze ngubiy ze ngolala yix a jwa'na ze kuanmen lud xomod linumena ze nuga par tayal kozamen lud minmen par lo re jwa'na. Gab men naya na ganta gal gala anta yixa nke tymen anta yixa nke timen per nuga jwa'na na zi anta yix anta ngo bi tirmena chele mi'nayana bay, mbay na re jwa'na nak jwa'n <hesitation> re jwa'n yen naya na.